ס'איז דא אפאר מינע <hesitation> שווים זאכן וואס מ'קען אנטוהן, <hesitation> קודם איז דא פאר די פנים איז דא א זאך וואס הייסט א גאגעלס וואס ס'דע- דעקט צו די אויגן אז ס'זאל נישט אריינגיין קיין וואסער, <hesitation> נאכדעם איז דא א נאוז קליפ וואס פארשטעפט די נאז אז מ'זאל קענען אטעמען, און נאכדעם זענען דא אויך זאכן פאר די אויערן וואס מ'קען אריינלייגן אז ס'זאל נישט אריינגיין וואסער אין די אויערן.